Ǝŋ akɛɛpǝ p;ɨ lóo koru a karɨ <hesitation> otui rɨ awɛ lǝ kpǝŋ mɨ kǝ́ pɨ láa saŋ mɨ kǝ́ pɨ lée yee mɨ awɛ kɨto pɨ lóo koru akarǝ.